N'anavezan ket kalz bed ar bagadoù, lakaomp, bagad Perros neuze

E Plouilio 'mañ o chom

Al loen diwezhañ 'm eus gwelet eo va c'hazh bihan, deus ar beure

Ya, be 'm eus ur c'hazh bihan, ur c' hi. Lapined, daou ha yer, div.

Ur souezhadenn bras vije peogwir ne c'hoarian ket d'al loto, met ma c'hounezfe arc'hant, sur-walc'h e refen, e rofen un tamm deus an arc'hant se d'am bugale hag sur a-walc'h e refemp d'ober troioù dre ar vro pe dre ar bed war-lerc'h

E pad an dibenn-sizhun, pa vez brav an amzer, mont a reomp da vale, tamm tro, tro dro an ti

Mont a ran da gousket abred a-walc'h, war-dro nav eur, peogwir ne blij ket din re sell deus an tele deus noz.

Ya, anavezout a ran Spot, ur c'hi eo.

Anna Vreizh

Dec'h da noz 'm eus debret va goan 'vel giz a gustum.

Plij a ra din fardañ saucisse rougail

Ar ger brezhoneg a blij din ar muioc'h, lakomp eo an durzhunell, peogwir eo brav da well ha lib da vont forzh pelec'h

Pezh a blije din ar muioc'h er skol e oa ar matematikoù, bremañ 'vez lavaret jedoniezh

Evit chom yac'h, red eo, pass debriñ re, pass evañ re, ober un tamm sport, baleadennoù

War an draezhenn e c'haller kousket, kouronkañ, neuial, c'hoari polotenn, kaozeal gant mignoned, sellet doc'h ar mor, surfiñ.

"Soñj 'm eus deus ur pred mat-tre 'm eus debret : an ""tartiflette""."

Al loened-ti 'm eus zo pemp yar, ur c'hazh hag ur c'hilhog.

Kaozeal a ran galleg, brezhoneg hag un tammig saozneg ivez.

Me gav din eo gwelloc'h mont da gousket abred met n'on ket evit.

Me blijfe din deskiñ piano, deskiñ seniñ piano. Deskiñ surfiñ, surfiñ war ar mor ha deskiñ bageal.

Ar ger brezhonek a zo ar muiañ karet din a zo c'hwil.

Pezh a ran alies 'pad ar vakañsoù eo mont da riboulat, kousket, evañ banneoù, seniñ muzik.

Me a gustum pediñ mignoned din evit va... va deiz-ha-bloaz.

Ne blij ket din ar bagadoù tamm ebet.

Er bloaz-mañ da vare Nedeleg ez in da... da bro. da vro Loren evit mont da welet familh va gwreg.

An tiramisu, ar c'houign-amann a gavan mat-tre.

E-pad an dibenn-sizhun a zeu em bije c'hoant da... da vont da riboulat, met ne vin ket evit. dav 'vo din labourat.